Cara masessaq waju. Jaji pertama, alekiq embereq, nappa ibasangi ero wajuttaq. Fure <noise> iricaki <noise> wajuttaq, alakiq sabung sessaq. Fura yale- yaleng sabung sessaq, alakiq wajuttaq, nappa fallampeq i, nappa alakiq sikaq. Fura yala sikaq, ero sikattaq celupki ku anuttaq, ku <hesitation> sabung sessattaq. Nappa isikaq i mappammula yaseq lettuq yawa. Furana isikaq wajuttaq, tarosi femeng ko embereq seddittaq ifura iyaleng wae. Furana iyaleng wae- iyaleng wae, <noise> ta ala wajuttaq tarendam i. Furana irendam, alani wajuttaq, nappa ikeringkangngi.